Ny fitsaboana taloha moa izany raha oharina amin'ny fitsaboana amin'izao ankehitriny izao de hita fa nohon'ny fivoaran'ny teknôlôjia de nihatsara, ohatra hoe aretina taloha izay tsy nahitana fanafany, nohon'ny teknôlôjia de misy fanafany, ary ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiarahamonina de mihasalama ny fiarahamonina ary ela velona kokoa izy.